Ny kolon-tsaina firenena indiany ndraiky an da teña hita mihitsy amy alalany fomba fivavaha, ny fomba fifanaja amy olo samby olo da ao ndraiky fahamaontina da ao koa ireo mihina zava maniry avao fa tsy mihina hena.